Náh túguúl, rchiglaza rauwa gyíndoó, mooly, fryiety, chi rac'zaa ra lonì, za lonì xmanzan nizhgah rdau xcuz zhueld, <hesitation> este em gyíndoó biaá, gyíndoó bcuetz, chi rac'zaa ra laën nugwuel, rî tïé cald, gula getguú, zaga chi rac' gyiezy cuby, chi rac' pascuu, chi rac'ra posad, chiní rdauën ra getguú bzaa, getguú moly, getguú gyíndoó. rajas.